Oke <hesitation> sabun lah sabun ni kan kita sehari- hari pasti menamui sabun misal kada berarti orang nya bebau <laughs> kada nyaman. Nah sabun ni kan macam- macam lah <hesitation> jenis- jenis nya <hesitation> bemacam- macam nya ada macam sabun nang gasan awak kita gasan mandi biasa nya tu biasa dipakai gasan bekubui ada nang <hesitation> gasan muha haja ada gasan seawakan ada nang sabun ini gasan yang selain awak tu misal gasan piring lah gasan piring ada yang gasan <hesitation> baju jua ketu lah ada yang gasan baju gasan kendaraan jua ada sabun ni lah misal sabun nang paling kita rancak nang pasti hampir setiap hari mendapati tu betetamu tu pasti sabun mandi, sabun mandi ngitu kan ada dua pulang jenis nya yang paling umum ada nang nya cair ada nang apah batang lah ada yang batang, nah <hesitation> sabun nang biasa nang biasanya kita pake nang wahinian ni nang apa nang encer lah nang banyu nang cair ngitu kan biasanya dikasai sedikit ke tangan mbah tu di campuri banyu sedikit habis tu di gosok sampai na bebusa sampai nya bebusa bebusa banar tu mbah tu ka sabarataan awak sabarataan awak di gosok- gosok mbah tu dikubui lawan banyu sampai nya lingis kada besisa lagi dikulit- kulit ngitu itu misalnya sabun lah sabun batang sebujurnya kurang lebih haja makainya cuman sabun batang kan sebatang- batangnya tu bisa di geser akan ke awak ketu na seberataan na misalnya sabun batang ni teingat bahari pas ulun. Umur apa lah sma kalo kada salah pas ulun sekulah sma apa sd dulu ulun kada ingat pokoknya sendar sd sma tu ulun ada disurah apa disuruh meulah kerajinan dari sabun kerajinan matan sabun ni kisahnya apa meukir- ukir ketu lah di congkel- congkel ketu di apa di ulah- ulah di gambar- gambari ketu lah di bentuk- bentuk nang itu ulun <hesitation> sampai ulun munyak lawan bau sabun jadi karna menggawinya tu lumayan lawas seharian sampai ulun tu ingat banar salah satu merek sabun ulun kada sabut akan tapi ulun sampai wahini tu mencium ngitu tu handak taluak rasanya langsung pusing langsung <hesitation> langsung andak apa lah andak takaluar tu dari dalam paparutan ni kada- kada katuju lalu lawan baunya ketu nah sampai sudah <hesitation> handak taluak tarus misal <hesitation> mencium bau nang itu ulun sampai nyanyuk kepala sampai minik banar waktu itu ulun sampai- sampai parak garing tu pang gara- gara mencium bau sabun haja padahal aneh jua kada paham jua ulun sabun ngitu ja kada tahu lagi selain sabun nang itu aman- aman haja perasaan sabun mandi ulun rancak haja mandi ketuju- ketuju haja pakai sabun ngitu nah lo tapi sabun nang sabun batang tu salah satu nang itu tu jenis khusus nang itu ulun kada kawa lalu tu sudah misalnya tu ulun kada- kada mungkin ulun menukar itu inti nya itu misalnya kisah masalah sabun batang lawan sabun nang banyu nang cair tadi, selain ngitu kan kita ada sabun basuh piring biasanya sabun basuh piring ni. Sebujurnya jua ada nang beculit nang urang bahari ada jua nang kaya wahini kan nang mirip sabun kita pakai mandi diawak jua ketu nah itu belain tu memakainya misalnya baculit ni jangan banyak- banyak ulun suah jua bahari pas awal- awal belajar mambasuh piring lawan kuitan lawan uma tu memakai kebanyakan kenapa ni kada lingis- lingis munyak banar me apanya mengubui banyu nya tu kada lingis- lingis lawas mehadangi hanyar nya kawa lingis soalnya kan apa lah <hesitation> licin bang licin banar ketu nah apanya <hesitation> sabunnya tu misalnya sabun nang wahini kan tenyaman hilangnya tebilas lawan banyu tu membasuhnya te- tehancap lah kada kaya nang bahari imbah tu jua ada sabun- sabun kendaraan tu kan baya di apalah baya di kubui- kubui wara ketu kan di bari akan banyu jua bistu di semproti sampai nya lingis mbah tu sudah tu makanya ketu aja. Ada jua sabun cuci tangan lah biasanya kita dapati di macam- macam di tempat- tempat nang biasanya banyak urang nang nang rami orang biasanya tu <hesitation> apalagi jaman kita suah <hesitation> melewati jaman basuh tangan setiap hari selama tahun- tahun ngitu lah nang selama ngitu tu gara- gara penyakit wara gara- gara orang kegaringan timbul seberataan harus bebasuh tangan kemana- mana tu kan sabun basuh tangan tu itu biasanya <hesitation> memakai nya jua sedikit habis tu yang penting sampai lingis sampai tangan barasih. <hesitation> supaya kareda apa lah kareda nang meulah garing lagi di awak- awak kita ketu na misal kita sebelum habis tu dipakai gasan makan tangannya kan makan bekacak ketu kan harusnya bebasuh tangan dulu pakai sabun nang itu keitu ja pang misalnya sabun ni lah nang ulun tahu ea.